يعني شخصية للتاريخ ممكن صدام حسين يعني حلو لو كان هذا الشئ يحصل تتعلم منو فد تفاصيل فد امور حلوي طابع انو هو رجل الكل يشهدلو ف شخصيه تاريخيه وتبقى للتاريخ قوة ورجوله وتفاصيل حلوي